<hesitation> Araka hevitr'agnahy zao e, <hesitation> pinguoin tsy tafiditry agnatina vorogno satria zao e <hesitation> vorogno jiaby zao e mahay magnembana daholo <hesitation> pinguoin marigny izy mangatody fô izy nefa tsy mahay magnembana, donc tsy classegna agnatina vorogno izy.